أنا ودى أزور اليابان لإنها بلد مليان ثقافات و أجواء مختلفة أحب أشوف الزهور خاصة زهور الساكورا والمزارات و المعابد الجديمة ودى أتعرف على تقاليدهم و أكلهم خصوصا السوشى واليابانيين معروفين بالإحترام و الترتيب وهذا يحمسنى اتعلم منهم أشوف إن الزياره راح تكون تجربة فريدة وممتعة